Una literna... pos... es un aparatu portabli que sirvi pa guipal i no dal-si un porrazu ena escuridá. I sonin mu aparentis porque en achuchandu un botón puei alumbral sitius escurus: al frescu, enos cortis de lus, en sitius sin alumbraeru... Huncionan con una o más pilas o baterías que dan energía a una lámpara, un bombillu o alos LED. Tien una caxa que protegi las partis i con una lenti se foca o se desfoca la lus sigún del su inseñu. I tamién las ain que premitin de reglal la entesidá dela lus. Enque ara la que gastamus es la del mobi.